<hesitation> Magnano akoa fantako zao e, misy eka aloha e fitaba f- vy, musculation zany iza zao, da magnaraky agnzay, misy a foty, football, misy e baskety, misy gne volley, misy gne rugby, misy e tennis, misy golf, io zany sport aby io.